Annam al fi tarikm ana muhtain beha bilen wa badora biken da hubass al katib ibni khaldom wa ana dauwarta bilen min ginat kitaba bas wa ya hassa ana ke fi nas al bagiri kitaba tum ma shif nadum bas yani gitat hil kitabara.